Bikii kpii mɨ kǝ ŋ lǝ wǝ pɨ le yee ŋwɨ kpii mɨ mɛŋwǝ rɨ mǝrǝ we wǝ́ ŋ kpii mɨ tupe tureperepewǝ rɛ rɨ oŋuŋkǝ we vǝ́ a la ta ǝ fɨ a mɨ ŋʊrʊ. Ŋ ŋʊrʊ mɨ ŋ ko.